الصراحة أحب زراعة الحدائق وأعتبرها هوا-هواية ممتعة، عندى بعظ النباتات مثل الصبار والنباتات الزهرية أستمتع بمراعتها ومشاهدتها تكبر، زراعة النباتات تمنحنى شعور بالإنجاز وخصوصا لما أراها مزهرة وجميلة، كمان أحب أنجل هالهوايات لص-لصديجاتى وأعلمهم كيف يهتمون بالنباتات.